أكيد <hesitation> أستزداد بالوجت، لأن المال ممكن يتجمع في أي وجت جصير، لكن الوجت محدود وما يتعوض وبالتالي نستغله بشكل صحيح أو بشكل جيد، بش ن- نعوض الوقت ال اللى بحياتى، لكن ما يتعوض عادى.